Ɛwɔ wazɔ ɛxa nʋ ɛwɔ ɛwɔ bʋakʋ wafɔ nɔkʋ edini la wazɛ nɛfʋɛ bʋakʋ yewʋ ɛdzɔɛ la mayɔ ʋnʋkʋe mɛkasɛ kʋ yahʋ yɔ kesʋwʋ ʋgli ayɛtʋ ayɛtʋ keke bʋa makʋ edinie nedinie kɔliɛtʋ keme kpono kpokʋ wani keke bʋa nadʋ ɛwɔyela yɔkpono kpoki nadava nita ɛvɔɛ la yɔkekele ugli wanitʋ keke nidiɛni keke. <hesitation> Nixa na wʋɛmɛ tala mʋ akʋ edinie bʋakela yayɔ ivlezʋ la mɛ esʋwʋ nawʋ kpɔsɔɛ nɛmɛ ta mɛ ivlezʋ la wasʋ ema frasɛ azɔnʋ tɔshɔ awʋ akpɔsɔɛ ta wazɔnʋ ivlezʋ mesʋwui keke keke likalidʋ keke bʋamɛ efue.